راهو أنا مشروبي المفظل: هو المشروب <hesitation> تبع تعالفاكهه إللي يكون فيه نجيبه بتاع البنان وتمر طريقة التحضير بتاعه نجيبو كاس حليب ونجيبو نص حبه بنان و نجيبو ثلاث تمرات ونجيبو شويه جوس يعني ونمكسيهم <laughs> مع بعضهم يعني يخرجوا ما أحلاهم يعني يكون فيهم فيتامينات يهزوا لبنان معناها.